Hoparler so son oo ana fanɗi tan, o ɓeydan ɗum; o ɓeydan naneede mum. Sabi so ƴeewii, butoŋaaji ana winndii hen. Pilis e moyen, jon kaa ɓuytugol wolim. Walla moyen du… <hesitation> Ɓeydugol ɗun woni piliis jonka. <hesitation> Ɓouytugol woni moyen. <noise> Ɗun nii non.